﻿Batau a akataye na eu yaritanade jire kawayankam mu'yantakau mala maɗina ƃaa ma ina kawa, kawa amm ma ina, ma ina anka waɗa, ma ina anka miya mucan kawa ayan yee ka inna ka canau, mu cankaye ma ina jo, jo, jo, jo ma damba waɗa ma damba ma ina kaye ma ma ara kare ma guno ma ina miyaa mundaneka agi baba ne tum mu ɗafe da baratumu kare ain baba bartum qwayin mala janetu kaza to mundan kaye na baratum barentumye muwalankaye mu janane kare makawatumuye mu ae mentum to mu'yammentumye mu aememman raitumun ndolo mutementum nanetum ayan namatatum bai kababanetum memman giɗ mundolaye nand baratum mu aementum ka matsalabai ma ina kawatum ma ina yaƃibaii, ma ina membai kawatum mammmunanka duk aetumye maina mentum, babanakwa a rayuwani yanda ndalane aneakica a cawan har ance yadda na raka a rainim aise shi kenam memman giɗ na buqatuka a rayuwanaude inhar ka ka'iye na barana si kuma har ance kuma hartunna euyarintanau harancana walika a kwartamizi dekam ka matsalabai dan kawatum ma mu 'yankaye mike mu iyakau mentum kau yaƃi bai membai se daftum dato ku ee kazabaifa anka wane ku ae kazabaifa ku ae yaƃi bai ku ae membi ko ae kawatukuro yabi'yawabai 'yanau mentuku. Ta ya kawatumuke ma ina mentumuu ma ina yabi bai har ma ina mu tigali mentum sede me aekawatumu to mala mud ma buska afti, mabuska kare ma gunou ma buskamike ka mike mala mu attu na yatumu ɗako marawun na'yatum ɗakata gandara na ‘yatum ankau kujera na ‘yatum ankau indii mu yankaye mu dake bemma ‘yalii mu'yam dakam bemma'yaliye mu eakawatum a akai mu surman karetum ye anka batir mu zabankaye mu surman karetum amakaye mu aekawatum muae wada muda mu'yaka biki, ote haba har mizi eh lewai ‘yan kare ote ndaka mensu agitumu don kare mu ‘yaka kawatum, mu'yaka kawatum ka dusu ka matsalabai har lemma anguwa mu'yaka kawatum amma dumu inta yabi inkaye da ka ae kawa kaae yabi mu ‘yakabaifa kawatumne mu'yakar ka matsalabai dumun kan a kawatum mu'yaka mentum ammani ikaye wadina kawai na yabi na kawaiye na kafa a yabi na kafa a dumum nga eka yabia jitum yema mu faɗa kanani kaji kawatum, mundaka mu'yaka kawabai, anka ile ‘yasu ayamm anka wala a reree anka attilamuu duk mu'yakamentum malare anka wala sabun mela camii, mala ki'yaa duk mu lubankum mu walako ammanii dum mu aetu yabi na kanga munabai inanmbananno ammani na mu aetu yabi mu'yaka yabi bai. ﻿Aite a locaci na lubaka inambanone na mendo a kwartum kangabai, inau mu'yaka yaƃi bai kullumfa innake na inuna gargaɗi da to ci ae yaƃi bai, yaƃi 'yawobai, ci ae yaƃi baifa indato na kalasikau yawwa ciyaƃ ci ae inna nandalabai na yaƃi bai, imano ci ae yaƃibai inda to yaƃi ke iyawaibi bannau ammani cin joka ina yaƃi bai yabi iyawobai, yabi barumiya an nqa, inda to ina na ina daman ina na aeka yabi bai amman ke memmanke na bu'atikai deke ma kawa kawane ke ka matsalabai na'yanasi, na 'yanasi memman na ɗafka inda baɗnau nandala kazayeto uma aeti aye na baranasi toumanamake na baranasi to yaddi kanna make yadda na kale katimitau kai se menta na bata mendaain memmandi na'yatan na mentau memman na 'yatabai an ndagai na barana ndagai baren aye na 'yata yakama sosaine amma ance dukkane na daro naka ka'ibai bayye azumbunna memman nandala na aetam se menta nandagai ammani naka ka'ibai yadda na aebai ndagai, amman ndagai fatta lokaciman barenasiye ke.